أقول له: "أقدر حماسك وودك تتكلم، بس عندي شغل لازم أخلصه. ممكن نتكلم بعد ما أخلص؟" إذا ما كان عندك مانع، خليني أركز شوي عشان أقدر أخلص بسرعة.